<noise> Laha handeha a Afrika Atsimo; <noise> da samy gny fombany gny isaky ny foko. Fa gny foko tena malaza amindreo agny moa izao da gny Zoulou. <noise> Io gny tena hita matetiky. <noise> Da gn foko koa sam mana gn raha hainy. Ao gn mahay manao sary am tarehy, Ao gn mahay sary am resaky tragno, da misy koa gn tena am maha Kolotsain'i Afrika Atsimo agny; <noise> da ny resaky Rugby. Mahay ny fanatanjaha-tena Rugby io reo.